भौत सारा जानवर ह्वोंदन, जो माटा भितर रौंदन यानी जमीना भितर रौंदन, भूमि का भितर रौंदन। जन सर्पु ह्वंद, अजगर ह्वंद, कितलु ह्वंद, खरगोश ह्वंद, मूसा ह्वंदन, कुछ कीड़ा ह्वंदन। बौंण मां अगर आप द्योखला त स्याल भी अपणा बच्चूं ते क्या करद, जमीना भितर रौखी रौखद। बणबिरल़ा ह्वंदन बौंण मां, सि क्या करदन अपणा बच्चूं ते जमीना भितर रौखदन छिन। त भौत यन जीव छिन, ज्वो माटा भितर रौंदन, जमीना भितर रौंदन।